होश एगो शब्द है ऐसा सच्चाई ऐसा चीज है। ना होश अगर नही है तो आदमी बया जाहि। बया आदमी ला कोई नही पूछे कहाँ रहीही। बया आदमी ला कोई नही पूछेल उमन ऐसे घुमत रहते। भटकते रहथे होश अगर नही रहबे तो भटकट रह जाथे। ओला कोई नही पूछेल एकर बर हमेश होश में रहेके चाही।